Ëmparé 'na puezìa al e sempre bel comuncue, però i cit i cit a parte che ades a sun pi purtà për autre coze, però ëmparé le puezìe al e bel, al e ëmpurtant anche se i gagnu a i van nen a i van nen tant d'acordi cun le puezìe, pöi a ie culi pi purtà e culi menu purtà, ma a va bin